Ny raha hanina be- <hesitation> biôlôzika zany an sy ny akora simika, biôlôzika manko defa mazava oazy amin'ny sena, fantansena fa raha voazanahary zany avy agnaty tany akagny ipoiran'ny hery aminanjy, de igny mampatanjaka mahasalama, fa ny <hesitation> misy simika ndraika aminany de mitondra aretina amin'ny vatagna raha ôhatra ka sy be lohatra nany aminanzy mitondra cancer isankarazagny fa rarana dokotera si ara ny fihinanana an'zany raha ôhatra ka azo atao.